ایک سپنج تنتوؤں اتے چھوٹے چھوٹے چھِدراں نال بنیا ہوندا ہے۔ جو اس نوں ترل پدارثاں نوں سوکھن یوگ بناوندا ہے سپنج دے اندر۔ کھوکھلے چھِدر اتے تنتو ایک جال بناؤندے ہن جس کارن۔ ایہ واتاورن وچ موجود ہوا نوں فساؤندا ہے جدو سپنج نوں۔ پانی جاں ہور ترل پدارث دے نال سنپرک وچ لے آ جاندا۔ ہے تاں کیپِلری کریا دے کارن پانی چھوٹے چھوٹے چھِدراں وچ۔ کھیچا جاندا ہے اس کیپِلری کریا دا مکھ کارن سپنج دے۔ تنتوؤں دی سنگنی بنتَر اتے پانی دے انوں وچ کار آکرشن۔ ہوندا ہے جدو پانی چھِدراں وچ داخل ہوندا ہے تاں ہوا باہر۔ نکل جاندی ہے اتے پانی اندر پھیل جاندا ہے اس پرِکریا۔ جدو تک چل دی رہندی ہے ادوں تک سپنج پوری طرح ترل۔ نال باہر نہیں جاندا۔